<noise> <hesitation> chi niwach re'en, otz na poon kinb'insaj jun ch'iich' re kijab' raqan o kijab' rueda qajcha' chiran rimal <hesitation> chi niwach re'en qas <hesitation> otz kinb'eek <hesitation> waxu' k'o jun k'ax wuxu' k'o jun chewa' kak'aw pi nib'eey, <hesitation> laaq' kinta' wiib' wani' ne kipe chi niwach, wuxu' kipe pi nitalak', kipe chuwiij jun k'ax rii' laaq' kinta' wiib' chipaam <hesitation> xaqara' kin kinwilan che qas kinrita'an re wa k'o jun <noise> k'ax che kanraqa' o kinb'anan <hesitation> rajawxiik b'la' kinta' wiib' xa' kela' qas otz kinna' re'en, cheren rimal <hesitation> wani' ne k'o jun <hesitation> k'o chewa' kipetek waxu' jab'al, waxu' teew, waxu' q'iij re <hesitation> k'o chiran kirb'insaj jun ch'iich' e k'o q'iij k'o chiran kik'atnek o li tew k'o chan más tew kirna' jun che qas kib'ej chi riij nik'yaj ch'iich' re ki'ab' raqan qas kirna' li tew qas k'o q'iij waxu' kirna' teew kiq'atek xaqara' <hesitation> k'o jab'al xaqara' qe ch'anch'atek xa' rimal la' kinwil re'en che qas otz na pon kinb'insaj jun ch'iich' che kijab' ruedas chuwach jun chek xa' ke'ab'.